ⵏⴰⴽⴰ ⵡⴰ ⵙⴰⵏⴰⵡⴼⵓ ⵍⵎⴰⵏⵉ ⵏⵉⵏⵉ ⵏⴻⵙⵇⴼⵉⴰ ⴰⵡⴰⴷⵓⵎ, ⵜⴰⴼⵉⴰⵜ ⵙⵀⵡⵓⵏⵉⵏⵉ ⵏⵉⵏⵉ,. ⵓⵍⵉⵔⵉⵜ ⵏⵎⵀⵢⴻⵜ ⵎⴳⵡⴰⵔ ⴰⴷⵓⵙⴰⵎⵀⵉⵢⵉ ⵉⵜⵉ ⵜⴰⵣⴰ ⴷⴰ' ⵍⵡⴰⴽⵡⴰⵉⵏ,. ⵜⴰⵡⴰⴽⵀⵉ ⵔⴰⵇⵉⵍⵉⵜ ⵏⴽⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵉⵙⴰⵏⴰⵏ ⵍⵡⴰⴽⵡⴰ,. ⴷⵀⴰⵎⵉⵢⵉ ⴻⴷⵉⵜ ⴰⵙⴼⵉⴰ ⵜⴰⴼⵉⵔ ⵜⵉⴷⵇⵉⵎⴰ oⴳⴷⵉⴰ ⴰⴷⵓⵙⵎⵢⴰ ⴳⵢⵜⴰⵜⴰⵢⴰ.